أجول لها تحاول تخصص وجت بسيط يوميا، <hesitation> مثل ربع ساعة جبل النوم وكمان يعني ممكن تستمع لكتب صوتية خلال مشاويرها أو حتي في وجت الإنتظار أو ويفظل إنها بعد تختار كتب جصيرة أو مواظيع تحبها ،فبده بيكون الحماس أكبر، الأهم يعني أنه يخ-أنها تخلي القراءة عادة عندها، ومع الوجت بتلاحظ أنه هدا الموظوع بينظاف لها.